Ioro boina, <hesitation> a bona nilaun i dari, iau, iau kale ra bona nilaun togo iau kale ra, a luaina magit ina tata ure, ra, a kini na bartamana nina iau kale. Iau kairane ra bona nilaun tago iau kale ra, <hesitation> tamai mavet varung ma autula natugu, nina, ave varmaliurai varurung, ave kale ra bona, bona kini, na bartamana tara balanagunan. A bona nilaun dari ba, a bona dari ba, <hesitation> iau kale ra, a pia tara gunan, iau kale ra pia, ave kale ra pia, go ra pia ave kale dari ba, a ngalagu, iga, ave doan taramana, pia nina a ngalagu iga kakalai tana. A ngalagu dari ba, iga, diga varlapangaine paia tana kana kini na bartamana iat, diga, tikana tutana iga varlapangine paia, ma iga kap tar go ra mana pia tana, pi na kakalai tana. Gora ngalgu iga, iga di ga varlapangaina paia ma di ga kaptar ra mana pia tana pi gori Ave laun ma go ra mana, ave laun ma go ra mana pia. Io na dari ba ave gugu, tago ave kale go ra mana pia, ave vaume ra vunuanai, dari ra, balsa, a kakau, ave irip na lama tago ra pia, <hesitation> a pia nina ba a varlapang pire, ra ngalagu <noise> damana iau gugu, iau pite pa ra luluai, ure ra bona nilaun, bona kini, bona palanga nina ra Luluai iga malia pi, ave kale go raika varvadoan tara pia. Bona kini bulanga tara balana gunan, dar ba ave kale raika pal, a pal nina, di mal pi ure na topa avet, takamave kini na bartamana. Iau vatang boina tuna ure kamave kini. Kamave ika, kamave ika pal nia avatur vake, lua ba pave ga kale boko go ra, a pal, pi ave vua tana go ra e, a pal nina di malia mara, a permanant, di vatangia mara permanant building. Ave ga vua vua taraika pal na, pal na palabuai. Tamai mavet iga mal raika pal na ul Pi avega ruk tatar. Iau ga varuk tar iavet varurung mara mana bul, ni- nina dia ga natnatina, avega ruk tatar tago ra pal, pi avega vua vua tana. A pal na ul. I vana, ave kilaun tana ra pal na ul ivana tuk gori, ave kale ra pal na, permanant building. Aika pal na kapa. Varung mara cement di bakia. Bona nilaun bulanga, taka, iau kale bula ra gugu, ma, a gugu tara tara tara tava ni dala kale. Lua vega kale ta tava, ta teng. Pi aveta veta kulupa na tava aira minomo. Iau a lup varvut nanganangai mara plastic. Pi na kulkulupa vurbit tago ra mana makilalat ni dia kale ra teng. Pi aira tava na minomo. Naina vana, ina mur ra valian mara, tip, a ngalana plastic ba a ketel ba kabala pi na kulkulupa. Gori iau kale raika, a teng pi, di la vanonore ra tava tana, pi namur aveta momo. Bona nilaun bula tara makilalat dar ba ave ki tara makilalat, ave vaume ra ikika nian ra virviri ra makilalat tara pal, ave vauma, ave mainge ra ava pi aveta, aveta ian ia, ave abak paiaka ba ave ave kal pa iaka pi dari ra tapiok ave vaume, ba bin, ba ibika di punang ia ra virvir. Tamana taim go mule ra mana varden ati ra virvir diata gire ra ibika na <noise> na di bobor togo di vaume ra virvir, diata titir upi diata kukul, dila maravut diat. Tamana taim di, tigal vue ra mani tadiat, ma di, di varve diat ika pi di tak tar ra ibika. Io a bona nilaun tara makilalat darna. Di gugu tago di kale ra, aika pal na kuk, di kale ra aika palna kuk, di kale ra nian tara pal na kuk, a nian tuna, a nian tara pal na kunukul, di kale, damana ona di mulmulum, di kapa ra nian tara pal nakuk, di kuk mame. Dari bulanga tara bona nilaun iau kale raika bok na ice. Na raika bok na ice dari ba i maravut mal iau, ma maravut mal ave tamana, maravut mal ra mana bul vartovo ure, kadia vinavana pira vartovo. Go raika bok na ice, dar ba iga, diga tia tata ivure taria tagu, diga vut bat tadap iau mame tara makilalat, io iau ga nuk paia ba, go ra bok na ice na maravut iau, ta kaugu, kini ma na maravut ra family, a bartamana tara, tara, tara, nilaun kai ra mana bul vartovo bula na maravut diat. Tana iau ga, ba diga vut pi diga tir iau pi na, ina, ina, ina kul ia, iau ga, torom pa ia ba i boina ina kul ia. Tago iau ga nunuk upi na vaboina ra kini na bartamana ba na vaboina kaugu mana bul ta kadia vinavana upi ra vartovo. Da mana iau ga kadis vake go ra bok na ice, io go go ra bok na ice i, i maravutia vet. Tauman pakana bung dar ba vakir ta mani kai ra mana bul vartovo, pi aira totokom. A mani na ice block iau la, block tara ice block tago ra bok na ice, pi iau market mame iau ivure, upi ra mani pi di kapia pi di maravut ra mana bul ma ave kul nian mame bulanga. Avela kul ra nian mame. Tara, tara mani na mani na ice block. Damana bona nilaun bula tara makilalat iau la ti mangana gugu. Ma iau la pite pa ra luluai ure ra nilaun ba ra kabinana, ni di vung taria tara utula natugu. Kaugu utua bul dar ba, a dital prosper ta kadital vartovo. Kaugu ngalana, a luaina bul, vauruana, ma vautuluna, ma damana iau la gugu bulanga ta kaugu mana bul tara kai turagu nina dar ba prosperity i ki ta kadia nilaun. Ma iau la pite pa ra Luluai ure nam. A bona nilaun bulanga nina iau kale iau la vatang boina tuna tago, tara nilaun nina ave vatur vake tara makilalat, a bona kini varmaliurai varurung, darna taumana pakana bung ika a mamat i vana rikai, iaka na ra mamat paila vakaina varbaiane kamave kini tara, tara kini na bartamana tara makilalat. Mamat i vut, i daungia avet, i daung pa iavet, iakaka namur tana, ave tut papa mule. Ave uvia paia, a nilaun i vana darna. Mamamt na vut, namur tana, bona, gug. Iua kale bula ra bona kini bona nilaun tago iau kale taumana ikika ma, a magit dari di la vapipiai mame, ma iau la gugu tuna. Tara makilalat bulanga ave ale raika, aika pal na nivura, a market dari ba aika pal na nivura kamavet tara papara rot. Darna papara nga. Pi ave vaninare pa ra ava, ave ki mame kake tara, tara papara rot namur ave, ki na nivura pi, di kul vue, taun nina aveta kakau tara kar ma aveta ia, vovole totokom mule pi ra nivura vavailik. A bona nilaun. Bona nilaun bulanga dari ba ave kale, ki maravai tara valian, ave, a tamai mavet ila vana ila virit, virit pa ra en na vut mame. Tamana pakana bung aveta kukia ma aveta ian ia, aveta gugu pi aveta ian ra, a kiripa mamara nata. Nina a bona kiripa tuna ila win, ila mangana lia vaken rauman managan kiripa tara pal ma kunukul. Na irop mame, aveta pan ba aveta sup, aveta cook, a puria pi aveta ian ia ma aveta mome ra polo. Tamana pakana bung ona i do mat ra en, na ina naur paia da vung paia tara, a tinaur namur da, da vana da mur ra rot mame pi da ivure. Na dar ba bona nilaun. Dari bulanga ta mana magit darna dila pait ia, dari ra, vinauma, di vaume, papalum varurung pi di vaume tamana vinauma dari ra kura balsa, di vaume. Io na dar ba na kaptar bula ra bona nilaun tara kini na balana`taman. Dari go ra pakana bung go, ave kale ra, kura balsa ma, ave kiki kamuka pi, da tur pa tra pinapoko. Go ra mana coporative, ave ki navavai tadiat upi ave kikipa ra pakana bung, aira pinopoko na balsa. Io na dari ba, <hesitation> ava nina aveta kap ia tago ra balsa ari da poka na, na maravut mal avet tara kini na bartamana ma kini, tara balanagunan. Ave kale ra mana ikika vinauma darna ra balsa, io, ave vaume mamkamave mana balsa go itar ngalangala kamuak ma itar pakana bung upi da poko diat. Ma ba vingaia kamuka go ra pinapoko na tur pa ia.. dia vok ra vak, kari bung, kari bung pi ra pakana bung pi da tur pa ra pinapoko. Io na gire ba, time da, pakana bung da poko ra balsa, ma veta vatur ra mani nena, na kap tar iavet tai tikana bona kini mule. Tikana bona magit. Tamana bona magit nina aveta pait ia mara mana, mara mani na balsa. Io na dar ba mana bona nilaun, bona, a gugu tara makilalat, na vana rikai tara mana magit nina di paitia, pi namur da, da da laun mame. Io tamana magit bulanga dari ra, kaugu iau kale bula raika, aika tuntun sosis. Go iau tur paia aika, tun- tuntun sosis iau kale, io na iau tur paia pina, ina tun ra, tun ra sosis maina, ina ivure tara virviri ra papara rot. Io.